Iye, buna omogusii intwe etonarenete obuya bwa endagera, muna bono koranyare onye gokwenyara onyore obokuma bwa obori, ara buna onyore, amabere onye gokori na echi na chindagera chia echinguru, gekogera omonto okoria ebinto ebigusu gasi yaye teri koba nkong'u, iga agokora egasi engusu iga na mobere oye tori gotwara nguru. Bono nonye naaa okorenda ku amarwaire ase omobere, ekoba eshida, ase eng'encho, ebiimo bia omobere, ebikokoborwa chinguru, bia ogotanga amarwaire agocha ase omobere. Igo kotagete kero ogo inche bono buna narete egogonyore endagera eh endito, naende gokoria ekerengo, tari okoria endagera okoba endagera ekoriewa <hesitation> egere oumise omobere, ege naro igo okoria eki gekerengo keria, egere ekoe chinguru mono chia ogokora egasi, eywo nero egokoretera, egento kia nkio ogocha gotumia.